أنا نفضّل نكون باردة بزاف <hesitation> لاخاطش من تكون بارد بزاف تقدر تـ تلبس و تزيد الكسوة. بصح من تكون سخون بزاف، أنا فعليا مـ ما نحملش <hesitation> درجة حرارة جسمي ترتفع بزاف.